يعني أنا شايف انه موضوع متابعة الأخبار له زوايا مختلفة من ناحية يعني هو زي ما بيقولوا عينك تشوف اللي يصير حولك كذا بتعرف وش اللي بيصير اووش اللي جاعد يصير في العالم وتجدر تشكل رأيك وتشارك في الحوار بس من ناحية أخرى الأخبار الكثيرة ممكن تخلي الواحد جاعد قلقان ومتضايج يعني خصوصا إذا كانت اخبار سيئة كمان يعني مو كل الأخبار صحيحة ممكن الواحد يتلغبط ويصدق اي شي يسمعه ف من المهم اا يعني إنك تختار مصادر موثوقة وتجضي وقت معقول بمتابعة الأخبار مو إنك تستغرق نفسك فيها